Sakiraaɓe teemeɗɗe ɗiɗi, nogas keenan, igga mi mara sakiraaɓe nogas, ngam to e min ɗuuɗi min ɓurii cemmbe. To miin tan boo mi hisataa toonyeengo, mi hisataa torra, mi hisataa ngeewal, mi laatoto mi cemmbiɗaa, mi laatoto ɗelmuɗo.